Jue yë dun nëchyoyëwëp në ko'o a'ax dun nyënëm jue po'oj pyadyë o në ko'o najkë nëwyë janchyx, jue a'ax yë nyanëm este, t'sbox t'sabë jën bajkotyë jadunt's jedun njëxëp jadun mukëp jokxë o pë kaj jue a'ax yë nyanëmbë yë anxiuxkë ji'ibë je'e on jotyë xodotëp, ji'ib ko'o dun muk xëdotëp jadunt's je dun wëntyë wi'in dët'snaxëp, jadunt's jedun mukëp, o pë kaj jue a'ax nyënëmbë je a'ax dun tyopyë jedun xa'ajpë vaporu je'e jedun myaj në kyachjaxëwëb o pëkaj te'ek jyodotyë jadun padakëp jadunt's dun bi'itëp mot'sëp wën jedun nyajxë.